الساحر مراد كان شاطر جدا ف السحر ، لكن في يوم من الأيام وهو بيجرب تعويذة جديدة صغر نفسه لغاية ما بقى في حجم نملة ، ودلوقتي كان محتاج مساعدة يرجع نفسه لحجمه الطبيعي فبدأ إن هو يتعلم ويجرب لغاية فعلا ما اكتشف التعويزة اللي ترجعه لحجمه تاني